بدك تحاول تجرب في البداية قدام المراية، أو مع رفيق عشان تكسب الثقة، ركز على التنفس بشكل هادي. قبل لا تبدي، قسم كلامك لنقاط بسيطة وسهلة تتذكرها، لا تخاف من الخطأ ترى الكل يتوتر، فكر إنك تتكلم مع ناس تعرفهم مو جمهور غريب.